Toon léggolini gbúuta, we boonji ndaani bii wooti ganti ngi winoosi, fo giboonji dúniyaan hal ma wiin bidéeni ma déeman, ngi liiti willi ma faŋ ma faŋ, gimboonji we. Btoon léggolaa wooti winoosi a hal, wii wwooti wiloloo, fo gimboonji ma bboonjini a dúniyaan hal ma. Btoon léggol mada, <hesitation> wima mboonji antiimbi, we ñób ndaani, tita a bsiri ma foloŋ, uttita siri, ngi blúŧi wili ma, we angíŧanda bembe sam we boonj. Nyaane bembe btootin yo be jóondi ngi bii waabo, gwomnin yo ge jóondi ngi gii waabo, braan yo be jóondi ngi bii mo. Ndi ubiiŧa biñaŋn yo siri, bii ggaraŋ biraaraani gliitim bàa ma, ngi braabiraani gbiim bàa ma. Mbu ulaante anínnaa tti raama, alaanti nraama, a fnjiŋi anto ngi hi, ato yóole hemma, wee tínga btoonin yo be boonjite, We garaŋ ngete uduulu wi, mbii undéey aa tti biiŧa nan niimba tita alúŧi han njuuma, alaante he ngí ngi hi ma anjiŋne. Bégi braa ngette bduulu bi, we gí garaŋ, we gí garaŋ mo ndu uto ngi mbii, uto yóoli ngi hi ma anjiŋne blúŧi uto ngi hí. Folle hima nyaana faafa bâto, we gí braa de, húri yaa aa ttin ha ggadi miirona nnan diimba, ahúri yaa ngi fanɓan ngi hee hi ngíw. Be títa gí garaŋ ngette uduulu wi, we gí léggoli uboonje wiin yo we. Léggoli waabo wi boonjini, fo gtabale ma binyaa bommu, we gí gtabale léggoli mo we. Gtabale gnúmte, wi ma wi bóoti ndi mbúuta saanti hando, hali saanti hando, uyaa, gtabale gtída. Garaŋ ma ŋaŋate, gtabale gi inŋóote a dúniya ma. Wi ma gí mboonji dúniya ma waabo gtabale gembe, garaŋ ma wooti feri ma, hali mbangi yaa garaŋ boonji feri de, uwootu woote, garaŋ wooti woote, winooni hali nyaa mo gwilim béedi gi antúm a bi, winooni hali nyaabe gwilim béede, nnandim bàa jandi anwundi ma mo gigudi, btooti béede beebi anyaayi, anan wundi alfa hilli ma gudi, wi wootu woote.